Mjeksia e përparume ka pru shumë ndikim në shoqëri, ka ndiku në rritjen e jetgjatsisë. Tash përqindja e njerzve që janë mbi gjasht e pesë vjet është më e madhe. Ka ndiku edhe në ndryshimin e strukturës familjes, ku ka kriju familje shumë gjeneratshë edhe në zgjatjen e karrierës.